मान ल्यो की मेन लाटरी जीत्याल अर मेमू लोटरीगा पैसा अगिन आ पैसा अगेन ता मि क्या करोलु सबसे पहली मि दयेखलु की भई जे गाऊँ मा मि रौंदू ता वेमा सड़क सबसे पहली वे सड़क ठीक करोलु ताकि गाड़ी एसके अर गाड़ी अंडा बाद मि अपर पर्सनल अपुते बड़ा सुन्दर-सुन्दर सूट ल्योलु अर अगर मेमू क्वे चीज़े कमी ची ता उ ल्योलु अर बाकि पंचायत ते दी दयालु अर आपुते नया-नया सूट ल्योलु किले की उ मेते भोत ची।